Tsji la <noise> baya nthia sinthathi tsji tsji nana na chunda ni uxintha la tse'e gua tsji la <noise> tsji'a na so xrunde so xrunde tsjin'a o nixi nchi th'e tsjin tsindathe xratho o nixin nchi th'e tsi thindathe tsjin thu tuna tsi tjsona thitsi xraa torta xra ngu unia baya nthia tji nthia thitsi xra marquita xi ni ru ntha thi tsi baya nthia sinche sintha thitsin xinchixin ntha thi thi este oaxaca inchi thi tsia nini nchila xra xrachuthi tji'i <laughs> xi thinga nchui thi nena pero guaye nthi tsi guaye tse nthe thi nthia tsi na baya tinthathi nthe tsi.